Noq vabandust, et ma sjoo kala är sõi. Ma tõtõstõ es mõtlõq tuud niimoodu. Ma lihtsalt kuuldsõ, et D-vitamiin om sullõ väega hää ja sis ma mõtligi, et mujalt ju väega tuud ei saaq.